<hesitation> gani méréyé kéga mokho bé, gani méréyé gnani méréyé, passeu gani méréyé, alay fo bouré gnana sorossou koussou nati ké khabila linki idi ké foubé débéri, ké khabila, kha inati kato ga télé débégoumé banŋé khooro ndaga khabila nkhirssé banŋé, passkeu digamé youmé gana kigné débégoumé méné agna dinga bononté gua féssou, assiré gnani, kha dinga mbononté ganagni aga kigné débégoumé nta agna dinga mbononté. Passkeu débé nthiouwa khaléni assouni rakhé lonéya, inati khoro ndaga khabila nkhirssé mbanŋé, odo khabila nkhirssé na ké digamé saffa, oyimé dourou, soro yogoni dou inta dounŋéné khabila nkhirsségani méréyé, inati khoro youmé dourou na ké saffa, kom digamé ké na tokho oyimé dourou nakha, khoumbéné khawanthia na wassé ké moukou, kéngnagou gnani ganinko lagana. Kha wathia kiyé, digamé ngana guiri, khoro ndaga khabila nkhirssé mbanŋé, iy kén mpouŋono khabila nkhirssé gnimé, itina khoro ndaga débégoumé mba, passkeu débégoumé ngana koro danŋata ona dangui kati fanka. An ngana daga débégoumé ké kha banŋé, débégoumé ké kha tina kha daga kha khabila nkhirssé mbanŋé, esskeu kha dioffé kha khabila nkhirssé. Khagama dioffé, anati khadaga diofé kha khabila nkhirssé, iké féti ké safandanaŋa, khadaga kati kha khabila nkhirssé. Yogoni ina yilé kati khabila nkhirssé ké idana khabila nkhirsséké idana digamé ké digamou, yogoni inati débégoumé nda, okou ri katanŋa tane ana digamou, ana kama nkhiri, anda na digamou, agana dounŋé, ona digamé ké tokho yéré, agama dounŋé ona déni fanka, débégoumé ké nati khamakha daga fanka, fanka nga séfa ndo maréné sou nakha, khara ntakha guémé. Fanka nga séfa ndo mindianŋéé sou nakha, khara ntakha guémé, tablou ngana ra marémé nakha, kha ga kigné juge, ando ké marémé, kar kha khokholinŋou ina kona itina odo ké marémé, kou khokholimé an <hesitation> kissima do ké démi télé fanka, ada démi télé nokhoutane. kénguéni wathia, ossou ga kor toŋono mé kitou gnani, fanka nkéno mara, ani louwa ndiogo khama, ana khalissi ndioguo khama, angana daga débégoumé mbanŋé, ama tonŋo débégoumé méréyé, ama tonŋo séré tana méréyé, passkeu débégoumé nkha bané nti safana, ado débégoumé nthiakadoni nthiou yani nthiéféné, banéssou na digamé ko, kébé raga rona an gnimé, anganati ta kénti toŋona gnimé, itélé fanka gna. Débégoumé na kayiti kinaŋa, débégoumé nati ayi, agana dala anga mél déy anati kayiti mpayi daga fanka, an nadaga sandarmori, sandarmori ni kayiti nŋwoutou ana khaya ngadia léma ké. an khana daga gnoumi sandarmori. Kén ŋa, bané sou ga yéy ana siguita nkhalé, kha gana bogou, sér bé tonŋou nga makha, ju euuh sandarmori ni kona. séla ngami goli bouré débéri, inta ndéné juge wo, ina sandarmori tana tékh adaga kha débégoumé mbanŋé khadi, ana ké digamé digamou, kémi sokholé khaga kignéné joujou. Awa ana tounŋougoumé, ana ntonŋou kona, gare goumé ana ngaré nko, anati kémé nda fila nkha makha, angana ri an danguina, séla ganagna khala nkhoté fétanŋa, silami gnananŋa, anati wathia ké, ini sandarmori fo siré nguéni anati kha yilé kata kha débégoumé khan ndaga ké digamé digamou, kémissokholé khaga yiléné kato kouy, ana tonŋou goumé tonŋou nkineyi, komi ikana sandarmoriya, anati kha daga kati kha débégoumé, iganati ayi, wathia anati arba, wala alkhamssa, ana kayiti nkini khaya, khana daga juge, khaga daga juge, séréssou gari boné débéri anké ntakha filana, anké ntina, nké khokholinmé gnimé nta moula ga siki juge, nké mbangayé douna ado wathia nakha, nthiarana afay télé ma kémé siné folamané ya ntokho. Kha sandormodi, ayonki gna kanéy, digamé sou gari sandarmodi nkén nkhibaré nké, ontakha mé wounou soumpou kha guénissou, kha soumpou ké koutina, ké dét, kégnani inati kha diofé. kha débégoumé, khana konou kha débégoumé ké agana digamou kou béni ko, khana douŋé ké, wathia débéké intakha dounŋéné débégoumou nthiéfé, yogoni ya dounŋéne débégoumou nthiéffé, yogoni nti dounŋééné, ina dangui ina intakha, a sarna débégoummé gnimé, itéla fankha banŋa, fanka ké yime ganagna kilou dounké, ani tirindina anati esska khar ko kha débégoumé nda, inato ma ko, anati kha daga kati kha débégoumé. Yogoni ké kiyé bé guéri kéta, agagna indépenda nkiyé wathia débégoumé nké, drapeau kéyani tane, sér bé guéni alinŋa nda yéréwourou nguénaŋa, anganti moula, an mpini nga mouguini do douna, ana kigné débégoumé ŋa ana lordou lo kha nakha, ana dango lo kha nakha khana toŋo mé kitou. Ana yimé ana séff sirou nko kha nakha khana gomou. Kha ganagni anganti toŋono débé lordou, anti toŋono débégoumé nkité, passkanti kana débégoumé, anti kignéné débégoumé gnimé, antéla nkayiti gna woutou ta, angana ri khadi ana yilé téla woutou ana kini débégoumé, débégoumé ké yimé, ina dokho, inati aga télé, ama saraŋa, ayimé nan ndégui kayiti ndéni, yogonari yimé anda ko débégoumé nda, débégoumé ŋa kana kha séffé ngana ri, igani rakhé léy, agnani romou kouda gadiaŋé gna. Débégoumé ké nati wathia, kha kigné fanka, ana kha bogoumé. Wathia angana daga fanka anké mpina ga daga, ina nkayti ké kayiti nthiafa inata ngana daga ana kini débgoumé, débégoumé ké angana kinéy, ana daga kini rémé, ana daga déni kénthiou kéta khan ntakha guémé, guémé ntakha gnana kha nakhanŋa, sarakhou béni ganagni kha nakha, ibogou kha nakha, khana yilé khayiguéta, débégoumou nkiyé ké fay kén gna, débégoumé kéké kharssa aké ni plassi gna, sorokouwa mbogou mé kitounŋa, iti débégoumakhou ntakha yéy, kébé gana linŋi nda ni kégna débérini, kha douna, débé nthiou nta bono dé.